أكبر مشكلة تواجه العالم النهاردة هي الـ ـ الحروب وعدم الوقوف أمام الحروب وكمان الأمراض وعدم الوقوف أمام الأمراض فا هما دول أهم مشكلتين بيواجهوا العالم الأمراض والحروب.